Iya baraq deqna mannaja juku e mappamula ipatama kulkas e seddi tabissa i lettuq na mapaccing dua takerreq-kerreq mabiccu i tellu purana ero tape pattama ni ri lalenna kulkas e baraq deqna magittaq mabbau nennia makebbong